هل أنت جيد في السباحة؟ هل تستطيع أن تظل طافيًا فوق سطح الماء في أثناء عاصفة بحرية؟ أنا مو زين بالسباحة، أقدر أسبح شوي بس ما أعتبر نفسي محترف وفي حالة عاصفة بحرية؟ لا والله، ما أقدر أظل طافي وقتها، الوضع صعب وخطر السباحة تحتاج تدريب مستمر عشان تكون جاهز لمواقف مثل هذي